Vary amin'anana, Lasopy, Kômpôze. Le ty vily vary amin'anana ao; nao raha misy kitoza reke eo am Roarivo. Lasopy manomboky Eninjato. Le Kômpôze eo h eo am Arivo.